Ah lugu’a hau nanəanə alaktəngwə nəjie kəndoga nganə alli fiel ngwə nduco akuellə alligan, akuəllə lligangwə nəjandu alligan fidlə gə affəra lugu ngəde ma kajəmu nganə go ngəla kəndagaram nganu ngəla ndəngu həgərə go ngəla, hugərə bukor gyen bukor njiliyen akuəlja ngə nutu nutu hərtəyyu, miesaratiyyu, dəngə gabsəna ngə acierə bukor ayyu buguə bukor ayyu, dəngə hiela gərie bukor yuo ngaco acəal rəngə ngkə may lugu ngəmaga nama nagərə ngwə ngaməndə aciegə lugu ngəde mago, lugu huiguigan təris ga die nganu ngana cie ago ha ngo ha ngana cie agu die nga ni ngacəa cie aji lugu ciə nafilingə nu nəcəl bu gan hələm ngwə nunə go alkuəl akuəl rə lugu rashidie ga huto au bəla gyen yəce galau ngə haynaw fənə, mballau hie mbalaw fənə wanə m’a yaba, ngə lugu wane yuma bəlu bən co dun ngə alligan mbaga, yu hai fənanə ngwə yafugu tay nganə lay, yə kaga tay ngə lugu yuo ngallə lay nahay a gərə ya, yafuguə lay yafugulama. Hatou yuma ngə həlanay ha ngyen həlanay həlanay lugu’a, həlanay diemi gyen həlanay diemi, əi mato um ngə həlana kanie gyen yə tuə nəce wal gəcie naw kanie ngə wanə garua gərə yəfajju tammanan, ngwə walie wubaga ngwə, nəbagə ngwə acəal hato yay ngə sabi guəro dan gə ato a ngwə lugu lagə gərayu lugu ngə kənjallie guntəgana’a lugungə nol nahay a gana’a gutoya, yuoyo kədaram lugu bəla diabə, lugu bəla dia lugu dəliəma, yuo ngə hamay alliyən ma ga a lugu birnin gyen gaka kəra ga gama mia yatəal gu kəra ga gaka monti ga, gaka lekol ga gal gaji lekolma dumu ga, gal gaji lekol ma dumu ga kam kam lekol maga, gata kakadə ngagu rə kal kal ga gau gajugu garud gatat gumnati ga najugu ga kida watə ni kida ma gumnati ga gukuəl gukuəl gukuəl ga ganie gan cuku cuku ga gatu moto ngagu, moto nga fauw ga ga koy gacəlbuə fili ngagu hay flot gətə go gatu ga garu gagumga. Wate gajugual ngərəam ga watə moto ngagu’a go, ngərəmgagu’a na kida ma ga ga kwada ngwə gəcəar, hujjagu gəte ‘a kiyi ‘a ga kwadə ngwə gəjugu gari monti ngwə gol gətal lekol ngwə gari ngwə gari ngwə lekol ngwə gal gajay gaynə gərə gaunə, ga gu ngwə gu gəbəni ngəw gal kida ngwə alama aji sa gətə ngwə gu gujugu welaguwa lekol ngwə garu fənagu garu ngwə watə yungə futu ga gu gəjay ngəwə kənay ngwə gan futu ngwə asar ngwə ngoenie ngwə gujugu moto ngagu ngəwə gəcəar ngərə acierə məgəaw ay kama’a gu akuəl ga məgəw ngə dan go hugui gan na gu gəjay naw alay ngwə gəjay naw rə madəgay, watə gunnaw madəgai habar gundaw madə habar bəla maski dugui kəmaski, ngə diega gyəu kal fudega gyen kal ngə kidama ngagauay ngə naji dəcie ngyen kal ngə faw aji dəcien gyen kal, ba naju kida maga nal naji dumu siyasama ga nal nata nguga kamairə alligə naray ngəranma, ga ada watə gəkələ, gəkələ, ngwə gunnaw ngwə gunawo gu gəkaminaw maday ngwə gamanaw ngwə golaw, gama goul kida gu gujugu hujja guco lekol, garu funaga ngwə gu gan futadə le ngə bəla naji cir nyə natulu ngwə gəcəar. Ngwə diengagu kəmba gyen, gəyəl lay ngwə gəcəabu ngu acie acie acie gulu alay, gəkəga ngu acie fəlafacie ngərə ya agun lan bənie gafi cie, ngərə ya gum lay lay kərie cie, ngwə kəndəga ma wate kamayində duniyama alli fiəl ngwə kamay rə na kasama gagugə lugu ngədə ngwə yəlu yəlu yəlu ngwə day na wate kədaga ngagu allə kaju mu gagu guəro ha nakəman lugu ngədəl, agogo gagugo nəkəman lugu ngəde njukwa gagunga nau kəmay tammanan awal ngəa tammana luguiguəro tala ka nəga nutuya, dənjə wanə ha talaka ngə atturə joga akan həjiema, dubu akan həjima dubu fəkəya guturo dubu fəakərə hənjiay ngərə wanə lugu talaka ngə atturə dubu akan yu dubu həaliegəar yu wəaskəy ngwə na gagu go kala u ciegan acie gə ngə lugu ngə yemay deya mago gatunaurə jilie gətə guəro ngə gaman du amar nganu alliganma dagə nəjie acie gə ngagu’a yuogo jieli kəndəga birnima lugungə hamay alligan ma go oda kashi kashi ga ngə bəla dəga go wakəyagai bukor gəna nə jay du ngm, hujir nama gyen nanju yəfag gu, lugu augyen nu nahai a gənagu. Ngwə nago die sosotəma gunə lugu acəlbu gagu əlem gyen gunu ngə nal nawie ngagu gnə naru nugu nəm alliyən yuo yu mgə bəla dəgamu ngə birni guəran na mota gagu fənagu kura guwa, kuda ram gumnati gaguwa yəməyagu sabico dieya, gətay gənano ngagucie gan kagu gu gətə, biyaro kagu gol gu, farrə lartə rətartə, farrə gundu fu’u muu, farrə bəla bəla ngwə kagu kagu gukukal ngwə, kagu go dan ngə nəm kam lugu, lugu yace, kaguma ngwə nəm kam lugu, lugu yace, kaguma ngwə nəm kam nganə nanie cəka də, nalan kel luguə yace kaguma gərə, kaguə nganə algə, diey nəm kam lugu’a yuəguəro nan cəkadə, ga yuo kəndaga bərni ada ga wate damma yua ada ga wate kandəga ma yuəmo jilieyəm, kəndəga ngə fuəngərə kuruə ngəcəul ndie ngə fuəngəra kuruə ngəcəal ndie həgərənie guoya məaga na kəndaga ngagu’a ndie nəgərənie guəro nəcəaljaguəro fa’agua’ allie, kajumilə ngagu ngəla, njuaka ngaguə ga ngəla, yuo cuəno ngaguə go ngala agogo ngaguə ngala kajimu ngaguə ngala, gəre kuru moto mangə gəcəaləa na fənaga go fənagu kuragu’a yal ngagu go ala barga jəkə. Ya’l ngaguə həaujin ngagə, diengə gacəagə a guəro yətonay həmu, ngə yuogo hərie ngagu natuala gərie yəcəanaga, gəa kangə allirə jauya guəro həriaguə nahala gəriga yuo mungə allim, allima yuo mungə alliraygəa, yuomu ha, buoyo yuomə ngə mbouan yuo nəmkəam lugua nata nəmkam yə cəanaga yuoyuma, ngwə diengə nakəmay dunaragu go lugu ayraguma henja, naga acər jakta ga die gəcəalja gə guəro, gata ie nganacie gol gan die acieyayu gol gan diengə acieri, acieri, acieri gəcəal guro ngala, ngwə wate gəkegəan məgəaw go ngalo gəcəal dieya guəro yəməndə gəcəal die yuo kəndaga buo, kəndagama yuo kashi gəakənnə adə, kəndəga allimaga ngə bəla dəga rə ngə bərni ana, gə fərga ana yuo kəndama kashi gəakənma ada yuo lugucie dan ma dey gudo rashi də ga yahujin gango mənma gəta’a go, nə ka die gungəru yago acəalja gyen acəalja gyen acəal jaugo afiquədo nicəgan wie ya nama-ngwə. Jama’a məa’ ya’ca’ba gani, ənwə yuduawanə, yənanə yuo go lugu gəte a ngundə jama’a ma, yuo lugu gəte dan go rashida ka’amil gətenə, yəmengo dieyaya, jire ma go jau ndingə nagalgayyago handə nagalgay yaga nəce nagalgay gayya, nagalgay ngo nagalgay yuoyu mun lugu gətə kashi gətə ray kum lugu gətəray go akuəl acəal die go ya luwa go məgəaw yammuruə jolie go aka diegnwə yənand hieri go gərə dango acəa dafaya ngwə nama ngə nulu gufuw ngəran cie nəce dau dow-wa galgay die. Jama’ma ga gal gay diema yəcəaga a’ do die dama wakəmay dunoranja, die adama adaya, ngwə məgəaw go aka ngwə yənanu hierl, yuo yu ma yəcendə lugu judie, judit gə kajumua’ yəcəanaga, judie fədkə mago dan ma wate lugungə damma akuəla com’ya ngwə dan yəganay ngənnay guəro yacənə iengwə nəkegadanay rə nujugu die nukuoradan ‘ay, yuoyu nga dare ‘an’na, youyu dan lugu’an akuela comrayya, naji jolie durguə ga, jaulice ‘a dan akuəla ngundə comya duniya rə lairaco dan ma wanəngə uumun yuo kashi ma yu ngə kashi hay nə ma.